<hesitation> Araiky zen̈y ndreky tsy ara-dalàn̈a e. Man̈odinkodin̈y sain'ny vahoaka amy resaka raha tsy marin̈y. Tokony raha marin̈y fo zen̈y aboakan-drô amin'ny radiô ndreky tele àby àby io. Aviô raha ten̈a ny misy fa tsy raha forôn̈iny ndreky raha tian̈a hanjary fo.